ʻⴰⵏⴰⵎⵉⴷⵉⵀⵉⵎ ⴽⵓⵜⵔ ʻⴰⴷⵉⴷ ʻⴰⵍⵎⴰⵣⵣⴻ ⵢⴰⴷ ʻⴷⵉ ʻⴰⵍⵎⴰⵙⵀⴰⴽⵉⵍ ʻⵉⴱⴰⵀ ⵏⴰⴷ ʻⴰⴱⵓⵏ ʻⵉⵏⴰⵇⴰⵜāp. ʻⴰⴽⵉⵔ ⵏⴳⴰⵜ ⵇⵉ ⵎⴰⴷⴷāⵔ ⵎⴰⴷⴷⴰⴽⴰⵜāⴱāⴽ ⴰⵍ ⵡⴰⴽ. ʻⴳⵍⴰⵎⴰⴷⴰⴷ ʻⴰⴷⵍⴰⵎⴰⴷ ʻⴰⴷ ʻⵉⵏⴰⵇⴰⵔⵉⵜāⵏ. ʻⵡⴰⵎ ⵢⴰⴷ ʻⴰⴷ ʻⵉⵏⴰⵇⴰⵔⵉⵜāⵏ ʻⵜⵉⴷāⴽⴰⵜāⴱāⵜ. ʻⵇⵉ ⵎⴰⴷⴷⴰⴽāⵜāⴱāⵜ ʻⴰ ʻⵉⵏⴰⵇⴰⵜāⵍ ⴷʻⴰⴽ. ʻⵜāⵍⴰⵙⴰ ⴷʻⴰⴽⴰⵜāⴱāⵜ ʻⴰⴷ ʻⴰⴷ ʻⴰⴷ ʻⴰⴷ ʻⴰⵣⵉⵢⴰⵜī. ʻⴼo ʻⵍā ʻⴰⴷ ʻⴰⵜ ʻⵇⴰⵔⵉⴷā ʻⴰⴷ ʻⴰ ʻⵉⵏⴰⵇⵜīⴱāⵏ. ʻⵓ ん ⵍā ʻⵉⵏⴰ ʻⴰ ʻⵉⴷ ʻⵜⴰⵡⴰⵜ ʰⴰ ʻⵓ ʻⵉ ʻⵜⴰⵡⴰⵙ ʻⴷⴰ ʻⵉⵏⴰ ʻⴰⵜ ʻⴰⴽ. ʻⴳⴻⵜ ʰⴰⴷ ʻⴰⵀ ʻⵜⴰⵡⵏⴰⵜ.